Ia, tanjon̈o zava-kanto io zen̈y amin'ny fiarahamoniny mampita hafatra zen̈y. Zen̈y hoe misy ràha zen̈y tian'ny mpanankato io volan̈ina dia bôkà amin'ny kantonany io io zen̈y ampitany izy. Fanan̈arana avy iô amin'izay fahe- fahalalan̈a ôlo koa zen̈y ny zava-kanto. Avy îô mampiala voly, zen̈y koa zen̈y.